اذا تبي تقرا كتب بس ما عندك وقت حاول على الاقل تخصص كل يوم خمسةعشر دقيقة حتى لو كانت قبل النوم او في الصباح، كمان تقدر تستمع <hesitation> للكتب الصوتية وانت تسوق او في اوقات الانتظار، واهم شي حاول تختار مواضيع تهمك عشان تشجع نفسك تقرا اكثر، عندك قائمة بالكتب اللي تبي تقرأها عشان تكون متحمس، فبالتدريج بتشوف انك تقدر تضيف القراءة لروتينك.